komiði sæl ríkisstjórn Katrínar

forsætisráðherra nýtur fádæma vinsælda þessa dagana en það er kannski ekki skrítið miðað við að ákveðinn óstöðugleiki hefur ríkt í stjórnmálunum undanfarin tvö ár og ríkisstjórnina skipa þrír stærstu þingflokkarnir við ætlum aðeins að fara yfir nokkur mál hérna í kvöld og Katrín er komin hingað til mín í myndver það er búið að spyrja þig dálítið að undanförnu hvernig er að vera orðinn forsætisráðherra búnir að heyra svarið við þeirri spurningu en reynt mest á hvað er stærsta áskorunin fyrstu dagana já ég er einmitt að hugsa hverju ég hafi svarað við þessari spurningu sem allir eru búnir að heyra svarið við ég man það varla og það er kannski það sem reynir mest á í þessu embætti

þannig séð eins og hvert annað starf en það er mjög ólíkt því að vera fagráðherra sem ég hef auðvitað verið og gegnt embætti mennta og menningamálaráðherra hér tvö þúsund og níu til þar sem maður fær svigrúm til að sökkva sér inn í málaflokkana og setja sig verulega vel inn í mál hér er hins vegar um að ræða meira verkstjóra embætti og það er auðvitað krefjandi í sjálfu sér að bara fara í það að rækta samskipti og ekki bara innan ríkisstjórnar heldur við þingflokka stjórnarflokkana Alþingi stjórnarandstöðu aðila vinnumarkaðarins þetta snýst í raun og veru fyrst og fremst um samskipti á mjög mörgum vígstöðum þið fóruð bratt af stað í raun og veru þið fóruð beint í það að gera fjárlög og og það er náttúrulega erfitt að ráðast í það og við sjáum strax á fyrstu málunum að ég meina þú ert formaður í í kosningabaráttunni talið þið fyrir hagsmunum þeirra sem minnst mega sín

eruð kosin inn á þing undir þeim formerkjum í fjárlagavinnunni lendið þið í því að þurfa

þið segið nei við hækkun barnabóta sem Samfylkingin leggur til þau skerðast við tvö hundruð tuttugu og fimm þúsund

ríkisstjórn með tveimur öðrum flokkum og taka svona ákvörðun ég þekki það ágætlega að vera í ríkisstjórn sem hefur þurft að taka erfiðar ákvarðanir og ég vil segja það um þetta fjárlagafrumvarp sem var samþykkt og var auðvitað undirbúið á alveg gríðarlegum hraða svo ég segi það líka og unnið á þinginu og allir flokkar lögðu sig

um að ljúka þessari vinnu á mjög miklum hraða en reyndu samt að gera sitt besta í þeirri vinnu að þarna er auðvitað verið að ráðast í alveg

umbætur og þar forgangsröðuðum við heilbrigðismálum sem var nákvæmlega það sem við sögðumst vilja gera fyrir kosningar það er að forgangsraða heilbrigðismálum sem hafa verið efst á lista landsmanna þegar leitað hefur verið eftir forgangsröðun ekki bara bara fyrir þessar kosningar heldur síðustu kosningar síðan erum að fjárfesta í auknum mæli í menntakerfinu okkar sem er ekki vanþörf á eftir ekki bara niðurskurð kreppunnar heldur líka mjög mikið aðhald

ára við þurfum að horfa í það að það sem við erum að fara að setja í menntakerfið núna mun skila sér til baka inn í efnahagslífið inn í atvinnulífið þannig það tel ég hvort tveggja vera mjög skynsamlega forgangsröðun við erum að setja aukið fé til samgöngumála sem er líka nokkuð sem hefur brunnið á landsmönnum öllum held ég undanfarin ár ekki bara vegna fyrri niðurskurða heldur líka vegna vaxandi álags það lá líka fyrir og það kom algjörlega klárt fram í

máli í kringum þessi fjárlög það verður auðvitað ekki gert allt fyrir alla þú nefnir að við höfum lagst gegn hækkun barnabóta barnabætur eru að hækka í þessu frumvarpi bæði

viðmiðunarfjárhæðirnar og það er verið að setja aukið fé í barnabætur þannig það er auðvitað ekki rétt hefur verið haldið fram að þær séu beinlínis lækkaðar eða standi

stað það er ekki rétt það var tillaga um að hækka þær meira já já þannig þær skerðist við já já og það voru tillögur um að gera betur við ýmsa hópa en það liggur fyrir að við þurfum auðvitað líka að reka ríkissjóð þannig og þessi staða núna

endurspeglar auðvitað góða stöðu ríkisfjármála en hún endurspeglar líka þá einbeittu stefnu okkar að við skilum afgangi upp á þrjátíu og þrjá milljarða það eru einu komma tveimur prósentum af landsframleiðslu af því það skiptir líka máli að viðhalda ákveðnu jafnvægi hér í ríkisrekstri og tryggja að hér verði áfram stöðugleiki og hér verði áfram svigrúm til að lækka vexti og annað slíkst sem skiptir máli fyrir fjölskyldurnar í landinu þú talar um aðra hópa sem þið gátuð ekki alveg mætt á þessum mikla hraða en á milli jóla og nýárs þá tókst þú undir gagnrýni Öryrkjabandalagsins til dæmis á fjárlagafrumvarpið þú segir Öryrkjabandalagið hafi fært fram réttmæta gagnrýni og það er mikilvægt að eiga við þau gott samtal og samráð um þær breytingar sem þið viljið ná fram og stuðla að kerfisbreytingum til þess að bæði bæta kjörin en líka einfalda og gera kerfið gegnsærra hvaða breytingar ert

við erum auðvitað að horfa til þess að hér tvö þúsund og sextán var almannatryggingakerfið endurskoðað sá hluti sem snýr að öldruðum í tíð síðustu ríkisstjórnar þá voru innleiddar ákveðnar kjarabætur en líka kerfinu breytt og það einfaldað það

skiptir máli núna að eiga samtal og samráð við Öryrkjabandalagið og Þroskahjálp á næstu mánuðum um það hvernig við getum gert þetta kerfi gagnsærra og líka réttlátara því það er auðvitað hluti af því sem hefur verið töluvert til umræðu það eru þær skerðingar sem eru inni í kerfinu eins og það er núna en hluti af markmiðinu á að vera að styðja

já já sem hefur verið kallað það og það skiptir náttúrulega gríðalegu máli hvernig það verður útfært og að það verði gert í samráði við fulltrúa örorku og lífeyrisþega því þetta snýst ekki um að þvinga hér fólk út á vinnumarkað sem ekki getur unnið heldur einmitt að hvetja fólk fremur til samfélagslegrar þátttöku þannig þessir hópar mega búast við einhverju á ég meina við höfum óskað eftir því að eiga samtal við þessa hópa núna á næstu mánuðum og félags og jafnréttismálaráðherra fer fyrir því samtali til þess að það sé hægt að innleiða einhverjar breytingar í átt til þess að gera þetta kerfi gagnsærra og betra eitt hitamál sem steðjaði að þessari ríkisstjórn bara strax á fyrstu dögunum það er dómur hæsta réttar um embættisfærslur Sigríðar Andersen dómsmálaráðherra í landsdómsmálinu þar sem hún var að

ráðherra eða dómaraskipan finnst þér í lagi að ráðherra sem stýrir þessu ráðuneyti dómsmálaráðuneytinu fái á sig dóm frá hæsta rétti það má auðvitað ræða það að ráðherrar hafa nokkrir hverjir fengið dóma í gegnum tíðina fyrir brot lögbrot í sínum embættisfærslum það má segja það líka um þennan dóm hæsta réttar að hann endurspeglar að mörgu leyti þá

gagnrýni sem ég og fleiri skrifuðum undir í nefndaráliti um þessa skipan sem samþykkt var á Alþingi hér í vor þar sem við bentum á að við teldum eins og hæsti réttur kemst að í sinni niðurstöðu að þarna hefði þurft að framfylgja rannsóknarreglu stjórnsýslulaga með miklu betri hætti og það var það sem við bentum á hvernig getum við endurskoðað kerfið þannig að við komum í veg

fyrir þennan innbyggða vafa sem þarna liggur á þar sem dómnefnd eða hæfisnefnd öllu heldur skilar sínu áliti ráðherra ber stjórnskipulega ábyrgð á skipaninni já já en þú stendur með Sigríði Andersen í í þessu máli þú ert að tala um núna að horfa til framtíðar og bæta kerfið og bæta það hvernig staðið er að þessu en stendur þú með henni ég stend með því sem ég sagði í vor og tel að það hafi verið staðfest í dómi hæsta réttar en í vor kallaði ég ekki eftir afsögn ráðherrans

ef það er það sem þú ert að vísa til og ég geri það ekki núna og hef ekki almennt lagt það í vana minn hvorki í stjórnarandstöðu né ríkisstjórn að horfa endilega á það að ráðherra beri að segja af sér þegar svona hlutir gerast heldur verðum við að horfa á það hvernig við getum látið þetta kerfi virka þannig að það sé hafið yfir vafa já í ljósi þess að þetta mál þarna er ráðherra þessa málaflokks með þetta mál skipun í

hæsti réttur kemst að þessari niðurstöðu hún gæti þá verið í einhverju öðru ráðuneyti ég meina

hennar í þessu ráðuneyti jú mér finnst það skipta öllu máli hvernig við lærum af þessum dómi og það liggur algjörlega fyrir það sem ég sagði sjálf að þarna hefði þurft að fara allt öðruvísi með þá heimild sem ráðherra hefur til að víkja frá mati hæfisnefndar það

í raun og veru þurft að fara fram ný rannsókn mér finnst verkefni okkar vera að fara yfir þetta umhverfi það stefnir í miklar og harðar deilur á vinnumarkaði núna og að einhverju leyti má rekja þessa hörku til ákvörðunar kjararáðs varðandi ykkar laun það eru held ég allir sammála um það að það er eðlilegt að ykkar laun hækki eins og annarra en þessi

prósentuhækkun sem hefur verið útskýrð með því að ykkar laun stóðu í stað í þetta er allt saman þekkt en hvernig ætlið þið að að vinna úr þessari stöðu sem er komin upp ég held reyndar að þetta verkefni sé stærsta verkefni ríkisstjórnarinnar núna það eru málefni vinnumarkaðarins sem eru fram undan og það er mjög rík áhersla á þessi málefni í stjórnarsáttmálanum það sem ég hef sagt í þessu er að ég vil gjörðu svo vel

þakka þér fyrir ég vil eiga samtal við aðila vinnumarkaðarins og sveitafélaganna um það hvaða umgjörð við getum búið þessu samtali sem við erum sko það er svo margt sem við þurfum að gera í þessum málefnum það þarf að standa saman að því að búa hér til umgjörð um ábyrgari vinnumarkað og bæta laga og reglusetningu í kringum hann það þarf að ráðast í aðgerðir til að tryggja hér félagslegan stöðugleika en ég held að skipti síðan máli að ræða vinnutilhögun og annað til þess að skapa meiri sátt síðan um

kjarasamninga því það er auðvitað ekki þannig að stjórnvöld séu í beinum kjarasamningaviðræðum nema auðvitað við afmarkaða hópa atlögu að því að endurskoða fyrirkomulag kjararáðs fyrir ári þá tóku formenn flokkanna flestir sig saman um að leggja fram frumvarp um endurskoðun á lögum um kjararáð hópum sem heyra undir kjararáð var fækkað það voru sett inn skýrari ákvæði um að það ætti að fylgja almennri launaþróun og auka gegnsæi í úrskurðum kjararáðs við þurfum að fara yfir

ég vil eiga samtal við aðila vinnumarkaðarins þannig að við sköpum einhverja sátt um þetta fyrirkomulag annars staðar á Norðurlöndum fá þingmenn ráðherrar og dómarar og hvað þetta heitir laun en það er ekki háð jafnmiklum deilum og hefur verið hér á landi og við þurfum auðvitað að komast út úr

og þú ert búin að fá þessa aðila til samtals

einhvern farveg en það liggur í þínum orðum að það verður ekkert hróflað við ykkar launum það verður ekkert hróflað við þessari ákvörðun já það liggur auðvitað fyrir líka að það hefur í gegnum tíðina hefur úrskurðum kjararáðs verið breytt með lagasetningu og þeim úrskurðum

verið hnekkt fyrir dómstólum og við vorum að tala um það hér áðan að læra af dómum sem falla verkefni okkar hljóti auðvitað að vera það að ná sátt og skapa sátt um það fyrirkomulag sem við höfum um þessi mál og þannig það sé eins og það var nú orðað við mig um daginn að þetta sé á einhvern hátt skiljanlegt að þetta séu skiljanlegar tölur sem um ræðir

fyrirkomulagið sé skiljanlegt það er verkefnið og ég vona að þetta óformlega samtal sem við eigum núna í við aðila vinnumarkaðarins skili því að minnsta kosti að að fólk sé sammála allavega um umgjörðina sem við þurfum að starfa í á næstu árum formaður atvinnuveganefndar þingmaður Vinstri grænna gær og talaði fyrir því að lækka

afkomu tengja veiðigjöld já já sem er það sem kemur fram í okkar stjórnarsáttmála það getur þýtt lægri veiðigjöld á einhverja það hefur ekki verið útfært nei þetta er óútfært en munið þið taka þátt í því að lækka veiðigjöldin á útgerðina ég meina lækka bara þennan

ekki á forsendu spurningarinnar veiðigjöldin eru útfærð núna útfrá ákveðinni reiknireglu sem

mjög mismunandi niðurstöðu milli ára og

tvö ár aftur í tímann eins og þú þekkir

rúmum sex milljörðum

þarsíðasta fiskveiðiári

voru tíu til tólf milljarðar eitthvað slíkt á því næsta sem kemur á eftir og það sem hefur verið rætt er í hverju felast veiðigjöldin þau snúast

annars vegar um það að útgerðin greiði fyrir þau forréttindi í rauninni að fá að nýta hina sameiginlegu auðlind okkar allra og hins vegar er eðlilegt að

þau endurspegli arðsemi af þessari sameiginlegu auðlind um þetta er rætt í stjórnarsáttmála og talað um að það sé þá hugsanlega eðlilegt að afkomutengja gjöldin þannig að þeir sem í raun og veru hafi mestan arð af

sameiginlegu auðlind skili hlutfallslega meiru en hinir og þetta er auðvitað eitthvað sem á eftir að útfæra og snýst um þetta þarf engum að koma á óvart rétt áður en ég sleppi þér héðan nú er árið að byrja í lok árs hverju viltu hafa áorkað að þessi ríkisstjórn hafi áorkað ég auðvitað bind vonir við að við höfum náð að eiga það samtal sem ég tel mikilvægt

stefnum nú í annars vegar við aðila vinnumarkaðarins en líka inni á Alþingi að við náum að eiga annars

vegar samtal um að skapa aukna sátt á vinnumarkaði ég vonast auðvitað til þess að það náist og ég átta mig á að þar er staðan flókin

samkomulagi um það hvernig það samtal á að eiga sér stað ég vona að við náum og ég er bjartsýn á það að eftir fyrstu vinnudagana núna á Alþingi þá held ég að það sé vilji til þess hjá öllum að leggja sig fram um að vinna vel að

málum þó að sjálfsögðu leggjum við ekki málefnalegan ágreining til hliðar en að við vinnum betur saman að málum sem við getum náð saman ég vona að það hafi auðvitað skilað sér kærar þakkir þá er það menningin og hún er í Háskólabíói

það er laukrétt Einar Þorsteinsson menningin brá sér út fyrir hússins dyr hingað niður í Háskólabíó og það er nokkuð ljóst að hátíðarstemnignin hér í Reykjavík í það minnsta er ekki alveg uppurin hér er verið að fara að sýna

Svaninn nýja kvikmynd í leikstjórn Ásu Helgu Hjörleifsdóttur eftir sögu Guðbergs Bergssonar hér er ég með leikstjóra myndarinnar og Valsdóttur til hamingju Ása þetta er alltaf stór dagur frumsýning er smá fiðringur í þér já alveg alveg svolítill

alveg ótrúlegt að það sé komið að þessari stund

fólk streymir inn í

vegin allar tilfinningar skalans hvernig undirbjóstu þig fyrir þetta hlutverk ég veit það ekki svo var ég í nokkrum auglýsingum og eitthvað svoleiðis en fyrsta myndin mín og þetta er mjög svona úff

þetta er mjög skemmtilegt

held ég að við höfum svolítið rætt rætt senurnar og líka bara tekið tíma til að hanga og slappa af og byggja upp byggja upp traust já já stuttmyndin var líka mjög góð til þess að vera undirbúin fyrir myndina viðfangsefni myndarinnar og bókarinnar eru stór það er ástin æskan samband manns við náttúru og svona

fyrirbæri hversu trú varstu bókinni Ása bókin var svona eins og ég sagði einhvers staðar um daginn að

hjarta hjarta sem sló í þessum nýja líkama ég vildi að kvikmyndin yrði sjálfstætt verk og yrði ekki kannski bara myndskreyting við bókina heldur líka eitthvað annað og

þannig ég tók mér bessaleyfi varðandi söguþráð stundum og ýmislegt en ég var alltaf með bókina bókstaflega í

í tökunum og já þetta var svona algjörlega hjartað í sögunni gríma eins og ég segi þá fjallar þessi mynd um marga hluti en hvað finnst þér vera kannski mér finnst það vera þetta er mjög erfið spurning mér finnst

eins og þú segir um æskuna og þetta ég veit ekki

hún er um mjög margt

erfitt að velja bara einn hlut hvernig er tilfinningin að labba inn í bíósal og sjá sjálfa sig á hvíta

stressuð fíla þessa mynd stressuð og spennt auðvitað eins og eðlilegt er

tefja ykkur lengur og óska ykkur til hamingju

ykkur áhorfendum smá broti úr myndinni og á eftir ætla ég að ræða við höfund bókarinnar það er hættulegt skrímsli sem býr hérna getur breytt sér í fallegan

hvítan svan og þegar hann horfir í augun á

segir þér hver þú ert í alvörunni og hvernig líf þitt á eftir að verða veistu af hverju hann geti lokkað þig ofan í vatnið já ég er með höfund bókarinnar Svansins Guðberg Bergsson rithöfund sem er líka í þann mund að fara að sjá þessa mynd í fyrsta skipti á hvíta tjaldinu Guðbergur það er áskorun að gera kvikmynd úr bók svo vel sé finnst þér það hafa tekist til núna ég bara veit það ekki vegna

fyrir myndinni

þetta vera mjög merkileg mynd vegna þess að

alveg frá upphafi til enda og

er afskaplega afskaplega falleg mynd og hún er mjög merkileg á þann hátt að þetta er um ástir dýra og manna og harm dýra og harm manna og

ekkert í þessari kvikmynd sem er venjulega í íslenskum kvikmyndum þannig hún er mjög sjálfstæð hún er í senn sveitaleg og

sannfærð um að þú sért búinn að kveikja áhuga allra sem heima sitja og vonandi

fyrir spjallið Guðbergur þakka þér sömuleiðis þá þakkar menningin fyrir sig í kvöld við sjáumst